Mikhumu no baja khai bo chawui mano. Mikhumu ni jaat jemon button cremini portobello or oyster mikhumu rok baja chana bagwui kaham. Bono kaham khai sudi tei radi ba raiyawui twui sokordi. Aboni ulo moida tei toktwui ni twui o chupukdi cherem cherem khai bajina bagwui. Karai o thok muthungdi tei kutung wngkhai mikhumu no khiklai di. Aste aste khai koldi tei hor kom o kwchak khe munyasak bajidi. Mikhumu no kisa kisa khai serdi wngya khe kumun kwthwng wngnai. Munkhai mikhumu baji no kariwui telkar khlaidi tei ulo chai mano.